Hani, hani, antiimbaa mmada gúudi han fleey umasi frude, wee mada yaale, fo fleey umasi frude. Utim mada ga a ginsiisa gitída, fo flee <hesitation> antiimbaa mmúuf, <hesitation> fleey fjif ma ana ɓoŧil a uwooyi. Njali ma umadana gitile, hamma húma umadana gitile, wi ma tíngani uriijte, ma ugee nan siisa. Antiimbaa mmúuf, we gi uduulu, gihúrna anŧida antiimbi, antiimba mada húri anŧidna antiimbi, aa mmada húra anŧidni antiimbi. A btooti, mo ndi mmeesi ngi hú, bâto ha bâyaa bdiinde, ujanga húri btooti biindi ma, ujang húri btooti biinda. A mmeesem bâa ma, <hesitation> hangandi uu mmeesi ngi hal, undoŋli ngi hal waato waati ujanga húri btooti booba agaadu, ujanga bhúra.